Pë qent thuhet se ë më i miri mik çë ka i shteri, però pran dipendi, përç sempri animej jan, u e di se qent jan të mirë jan të but, duan karicjen, jan animej të mirë, però pran dipendi një si i rrinë e na jan aggressivi e të ligjë jan pericolosi.